Oddiy kori sousi tayyorlash ham unchalik murakkab emas. Yog‘da piyoz, sarimsoq va zanjabilni qovurib, unga kori kukuni, pomidor va kokos sutini qo‘shamiz.